د پیشوګانو په اړه غلط باورنه ډیر دي او یو مشهور باور دا دی چې پیشوګانې اوه دمې لري او که هغوی ته ضرر وروسول شي نو دوی باندې څه نه کیګي. د دې تر څنګ یو بل باور دا دی چې هغه زموږ په سیمه کې ډیر مشهور دی، چې که تاسو پیشو ته اوبه وروشیندی نو ستاسو په بدن باندې به زخې راوخیږي. همدارنګه ممکن په ځينې نورو سیمو کې هم داسې باورونه موجود وي چې هغه به زموږ په سیمه کې نه وي.